Clip jaeko mopeti jiero misi katai va, kua yaiporu yaipi vaera tupapire reta yamopresentata kiape ñaï yave, jare aniara okañi yandegui tupapire jaera yaiporu kua cip.